E toetra tsara anagnan'e elefant da matetiky zany izy raha <hesitation> ta hagnano anizay fihesiky sara zay da igny oriny lavabe igny gnampesainy, igny karazana leliny igny, da aminigny izy moa zany mihin-drano, da raha ohatra ka ta hisangisangy ame tompony igny, da igny gnagnitsikitseny enazy da igny gnagnapitiany e tompony raha tiany hindesy i tompony, koa za zany izy io.